oro oma dɛmu oyi so ɓa ɓa shiliyɛn-na ɓa plara a diya o vɛ ji amu boma wiyan lo erɔpe sirtu Espaɲe Espaɲe plara twa o vɛ ji amu vɛ ju mite ɓa se kuwa to mu benɛ we ɲan'anmi farni dure ma twa a zan oro <hesitation> pidza mami bera kuwa